kaffibarinn fagnaði tuttugu og fimm ára afmæli á dögunum en hér hafa líklega mörg eftirminnilegustu

á sínum tíma var gefin út fræg ljósmyndaröð af fastagestum staðarins og í tilefni af afmælinu var ákveðið að endurtaka leikinn árið er nítján hundruð níutíu og þrjú Davíð Oddsson er forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir er sautján ára

eru nærri engir ferðamenn í Reykjavík og kaffi er ekki komið til Íslands landið og borgin eru hins vegar að opnast og breytast hratt það er í þessu andrúmslofti sem ungur athafnamaður að nafni Friðrik

sem varð fljótlega að suðupotti nýrrar kynslóðar sem var að ryðja sér til rúms í menningar og skemmtanalífi landans og til að koma staðnum á kortið fékk hann aðstoð frá efnilegu mjög góðir vinir hans Frikka á þessum tíma

hjálpa honum þegar hann var að opna staðinn til dæmis smíðaði Einar skiltið fyrir fyrir utan hann hóaði í okkur og spurði hvað hann gæti gert til að auglýsa barinn við fengum þessa hugmynd

myndaseríu af þeim sem er að koma hingað fastagestir fyrsta serían var bara tíu tólf myndir eitthvað svoleiðis svo vorum við svo ánægðir með útkomuna að við ákváðum að stækka

slatta af fólki og héldum ljósmyndasýningu nú er nýhafin ljósmyndasýning í gallerí einn einn á Skólavörðustíg en þar sína tveir ungir ljósmyndarar Eiður Snorri og Einar Snorri hvað segirðu hvers konar myndir eru á þessari sýningu þetta eru mest megnis svona portrettmyndir af fólki við erum með einar sjötíu og fimm andlitsmyndir þetta eru svona helstu bæjarins má segja eða svona

fólk sem er áberandi í skemmtanalífinu barinn mitt annað heimili þrjátíu og fimm fermetra herbergi

að maður þarf hvorki að líka magnaður tími það var allt allt að gerast allir sem voru að gera eitthvað sniðugt komu hingað þetta var félagsmiðstöð listamanna gaman að fletta í gegnum fyrstu bókina

þessu fólki búið að gera sniðuga hluti við náðum ansi góðum

kom út á bók árið tvö þúsund og átta en í tilefni af tuttugu og fimm ára afmælinu í ár bað kaffibarinn um að endurtaka leikinn við reyndum að hafa fleira nýtt fólk en það eru nokkrir sem voru í báðum bókunum gaman að fá að sjá hvað tuttugu og fimm ár hafa já þetta er náttúrulega ný kynslóð í rauninni er lítið hafa breyst jú ný andlit en

sama sama orkan fólk fólk er fólk og það breytist ekki það mikið á tuttugu og fimm árum við erum bara manneskjur

einar og Eiður fluttu vestur yfir haf á tíunda áratugnum og komu ár sinni fyrir borð í Los Angeles þar sem þeir við auglýsinga og myndbandagerð hér kemur drengurinn á bænum gangandi hvað sér hann

jú það er sem sýnist þeir hönnuðu líka búnað þar sem myndavél var fest við leikara

hvernig það allt saman þróaðist við vorum í New York og þekktum

sem var hans

á settinu með okkur og sá þetta heimatilbúna tól sem við vorum búnir að búa til hugmyndin var að festa myndavélina þá voru þeir að undirbúa tökurnar á

þetta virkaði svona vel fyrir það sem þeir voru að að ná fram í þessari mynd og varð held að það sé kannski það að við reynum að staldra ekki í stað við það sem við erum að gera erum alltaf

að byggja ofan á reynsluna halda áfram að að koma upp með eitthvað nýtt og sniðugt

á sömu

á milli og notum orðin

til að staðfesta það sem við erum að fara eruð þið reiðubúnir fyrir fimmtíu ára afmæli Kaffibarsins þegar þar að kemur við höldum bara áfram og svo verðum við komnir með nóg af myndum eftir tuttugu og fimm ár